انا نفضل المزيجا الهادية والمزيجا الجديمة يعني الكلاسيكية الهادئة كلماتكا معبرة وهادفة عكس المزيجا العصرية لبعض <hesitation> حتى العصرية كويسة لكن انا نفضل المزيجة القديمة والكلاسيكية ايامات السبعينات والتمانينات وهذي الموسيقى والتسعينات هذي اللي نفضلها